njamm gha eftu gha tendulum, njamm gha ongha dun efti re ha eftu gha tendulum walao motor kon jam di ferendi, bi peyadama gha ta eftu njamm gha man, bedo bilan gha oha dun jam di baydi be efti ra man, do efti ngha maran kontrol be bida, kontrol man sebham tan jam gha tendunga mai hea ajo ina hawe mari haje